Në venin tem njerzt kan qef shumë me kqyr sporte. Sportet ma t’preferume edhe ma t’pëlqyme jon sigurisht futbolli edhe basketbolli. Futbolli osht shu- i njoftum edhe i popullarizum edhe skuadrat ton t’futbollit edhe lojtart ton jon t’përhapun gjithkun edhe jemi tifoz tepër t’mdhej t’ktij sporti.